أول شي راح نذكره بالنصيحة اللي كانوا يحكونا ونحن صغار أنه العجل السليم في الجسم السليم، وكيف بيكون جسمك سليم؟ أنه تاكل أكل صحي تشرب موية كثير، بعد لازم تلعب رياضة سواء أنك بتروح الجيم أو حتى لو إنها تمشاية بس لإنها السوق وبترجع، أهم شي تلعب رياضة.